Marobe karazagna kiraro, dia samby isan'ny fampiasana ananjy, misy zao kiranila dia atao andro morana, misy ndraika lelahy mampiasa mocassin-gna andeha hivavaka, dia alam-biavy misy managna talon-gna dia andeha hivavaka, na hamonjy mariazy, mampiasa ballerine dia azo ampiasaina andavanandro hoe hinga bazary aza an-tegna dia afaka magnano ananjy a ampifabadibadihana aminà kapa.